بجول له ما عليك ما عليك الوظيفة بتيجي، بس لازم تصبر جرب تدور على تدريب أو عمل تطوعي عشان تبني خبرتك وتطور نفسك في المهارات اللي السوج يحتاجها وتبني نفسك وتتابع الشركات اللي إنت مهتم فيها، وتشوف ويش المطلوب عشان تنجبل.